Dui di a la zman-a, ën di da üna fìa a i va circa due ure d'viage e ün aut di da l'autra fìa a i va circa ün'ura e meza d'viage, ën i auti di a dipend da che cümisiun deu fe